Kaham khe mutrwui manna bagwui kwbangma lama tongo. Chini thumung khe chini bokhorok saak tei uansukmung bai se rwgo. Chini bokhorok tungkhai tei sago bemar tongkhai chwng thwui manya wngo. Belai uansukkhai bo chwng muktrui manya wngo. Chama tei nwngma hamya khe bo chwng thuwui manya. Chini thumani jora lorikhai bo muktrui manya wngo. Aboni bagwui muktrui mana khe chamung kaham lelema kolog tei kaam kwrak ma khlainai. Chini uansukma no komirwnai tei jora kaisa no nawui ma thunai. Amtwui hai khe chwng kaham tei kolokma jorani bagwui thuwui manai.